<hesitation> ny raha tôkony atao zegny; mampirisiky beky zaza havy ila handray anjara amin'ny resaka kotrana ,fanantanjahategna, <noise> dia tsaratsara kokoa asiana, asiagna ah resaka fifanitsagna; ôhatra zao misy loka madinidinika; dia ôhatra oe maharesy mahazo zao, ilay maharesy mahazo zao, amin'izay fotoagna mbô magniry ny zaza mahazo raha tsara; dia lasa mahay mavila amin'ilay fanatanjahan-tena.